زموږ په کلتور کې دودیز خواړه لکه، قابلي، اشک، منتو، پیرکي، وچه غوښه یا لاندی، همدارنګه بیلابیلې ډوډۍ، لکه پاستي، نغند، فتیره، د ترانه ډوډۍ، یا هم شیدې غوړي او جواره چې یو ځای سره خوړل کیګي، ښیلی، شیربرنج او داسې نور خواړه دي چې د بیلابیلو وختونو کې پخیګي او د خلکو د خوښې وړ دي.